Sa pemerenta keweit duan si tonaas wangko wiang panua minasa amian yaai papa amat joune ganda cia minemo ai wiangami u sk um pnnt paim puluan nuu ne tonsea. se tonaas tonaas puna deina kasi walako niana jadi duang kami se ma peitong unadat kanaraman minasa mian yaai subihi daket wia si tonaas wangko nuwi noana mo sk wiang kita se ma siwo siwo ma impulu nuwu tonsea wian tonsea yaai nitu wang.